ஒழுங்கு மற்றும் அமைப்பு ஜேர்மனியர்கள் பெரும்பாலும் மிகவும் திறமையானவர்களாகவும், உண்மையுள்ளவர்களாகவும் கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் நேரமின்மை, விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கை மதிக்கிறார்கள். தனியுரிமை மற்றும் இடம் தனிப்பட்ட தகவல்கள் பெரும்பாலும் தனிப்பட்டதாக வைக்கப்படுகின்றன, மேலும் ஜேர்மனியர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கைக்கு இடையே தெளிவான வேறுபாட்டை வைத்திருப்பது பொதுவானது.